Shek chuk ane apaishei kong'etkei supuhi akoi sait sisiit, nait sait sisiit amuny kitikin, ko amu. muuch kotaukei paishonik ap kaskaleng, yekatar sait akeng'e, a- a ang'et anyun, aka- akamuny korok kitikin, konyo ko- kowekis kapwatutik amu ka- ka kakaru, yekatar amunyi, awekchikei ang'et anyun awe awe paishonik ap kaskaleng anyun, amaraketan amu mii chepo koskoleng.